पोशाक भी बहुते प्रकार के होथे। जेके लोग मन अलगे अलग समय म पहन्थे। लोग मन साड़ी पहन्थे। जो कि शादी पारटी म काम आथे। पूजा पाठ म सलवार सूट लड़की मन पहन्थे। अउ धोती कुर्ता लइका मन पहन्थे। अउ बहुत सारा पोशाक मन ला लोग मन पहिन्थे।